פִכְרַת תַחְדִיד דַּخְל אֶלְאַגְנִיָּא עַנְדְהָא אִיגַ'אבִיָּאת וְסַלְבִּיָּאת מִן גִ'הַה כּתְקַלֵּל אֶלְפַוָארַק אֶלְאִגְתִצָאדִיָּה וְכּתְעַוֵּן פִּי אֶתְּווַזִיע אֶלְעָדַל לִתְּרוּבָה, וּלָקִין מִן גִ'הַה אַחֻרָה יְמוּכֶּן תְּנַקֵּס אֶלְחָافִז אֶלְדַּافְע וְאֶלְאִסְתִתְמָאר וְהָאדּ אֶלְשִּׁי יְמוּכֶּן יְדַר פִּי אֶלְאִקְתִצָאד.